O ya ananong yang malole selama iya de au nao Ita dua bakawan tahele losa do do na ita dua hae hae tamnasa aok ita dua ha Hae Tao nasak esa no esa ela ita dua bakwan tahele losa do do na ha Hae takasebok.